راهو أنا بطبيعتي دائما بش نتبع الأخبار والجديد إللي يصرف العالم ولا في البلاص إللي أنا عايشين فيها. كيما كل الجيل إللي راني فيه نشد التليفون ومعنته نسمع الأخبار من تمك ولا من تواصل الإجتماعي خطرت أخبار في هذا الوقت صار كان يحطوهم في هذوك البلايص معنا.